एकरा नामे सी पता चले छे डिश वाश मतलब। बरतन धोए वाला जेकरा में बरतन धुला सके। छे ईहो एक तरह के मशीन होय छे अभी। बाजार मे सूर्य से चलने वाला उपकरण भी। आ गईल एकर मुख्य काम बरतन धोए के। होई ई हम सब के समय बचाए वाला यंत्र छे।